कुर्सी शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर दिमागमे आराम, विश्राम और आरामदायक स्थान आत हए । कुर्सी कहोक एक साधारण और दैनिक प्रयोगमे आनिया वस्तु हए । जो हमके विश्राम और काम करनिया स्थान प्रदान करत हए । जाके कार्यस्थल, घर या सार्वजनिक स्थानन्मे पान सकत हएँ । कुर्सीके तमान् आकार और डिजाईनमे बनात हएँ और जाको मुख्य उद्देश्य कहोक आदमिके आरामदायक और स्थिर बैठन स्थान देन हए । कुर्सीकि रुप और प्रयोग फिर सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोणमे फरक–फरक होन सकहए । कुछ संस्कृतिन्मे कुर्सी सम्मान और स्थानकि पहिचान फिर देत हए ।